Najuina yee yuchin nda ndavaru, pero dinan kanra ndudu nduchí ndachonro no hi yo'o kava nachonro no hi yochi nachikochi janron chikonro nuu molino, kikonro chin nduchi tachi nanchikonro nochin ndanjenró chi nakuu nda'a chin nanguero ndute chi ndakenru nduchin nda'a, ndachi ndakenró lamino ndaknero la cebolla chí vanguina ye'e yuchin ndakenru nuno'o vanguina ye'e yuchinda chi atuu ndandu ndunrú niñuu onré kenru nduchin da'a.